Niva që sot e ke marrë rritjen n’pozitë, osht fantazi sen kjo, shumë shumë urime edhe bravo! Ama qysh ja dole? Herën e kalume kur keni- kemi folë bashkë m’the që <hesitation> menaxheri yt po t’bon shumë presion edhe nuk osht tu i pëlqy puna jote edhe tash mrena ni jave mrrijte me u ngrit n’pozitë. <hesitation> tregom qysh ja dole?